Ny ampisehoan'ny amboa foa tiany ny tompony, voalohany maloa izy tsy masiaka tompony, faharoa, rehefa tompony manantso azy tsy misalasala tonga dia avy manantona, karan'izany izany ny fomba hampisehoan'ny amboa ny fitiavany ny tompony.